<hesitation> Ne totot sin guo mes o poat, ne tutuut guo tutuut ire poat tara hare- hare yana in poat in raeh mes tarih, to toae tarih. Rutuut ire sioung poit puno to, toae o tutu tsio hevi kei boak a tin ritsin tenit Bougenvill to kraisis. Ka tin poat enen, men mu ka. Na ku kui hangum meo polis, ami tin poat inen, bai men e kao men. Men mu ka a ih, <hesitation> Buka Polis Steisin, bao lain natu, katuun natu kakason yarun o- o Bougevill Revolusin Ami, yo katuun ire. Bai run natung o pan dio papean i Matsungan, Polis natung irun, pina irun yu eh, mat orih. Be run e sioung poit orimeh. Ka tin bong Bain komanda to polis, tsonmumuo to polis ngo haobot nemen, ba hate nemen, nit haobot kame no tooh hate ne, in numa ke kao ria nit ire, steisin Buka, burung dio <hesitation> katuun natu ere bong. Tooh hatsih e na on, nit haobot tin bong nit e kahet nit o toae tenit. Sohis tenit e tuan mat ona bong, son enit i mei a tuan kahet hanon puria nit o toae tenit. Ka tin poat inen bai men e kao men. Tin bong hamanas to, o hatohit o naan tenit bai men e kui bong omen. Men mu kui bong, kobain skoat tena, karin katuun kei kui me i na, emen ma kui men bong. Ka tin neh, bei mes nakatuun, katuun kari kui tin neh, mei me soot purun bei komanda me soot on be hate nena, "No, si a gum are tin pan ire ke ka- kato kapu diao, o tsonpuan." "Mei ah, ne kui mengun bong." Rang men puna in In komanda. Be na hate gue youh, "Ne kui mengun bong." Be youh, "Mei a bisi puna tse mei mangin nongon punao rang i nen tinasah, nit e kao ria o toae o tutu re, katuun e son sin dia me burung din numa. Nu pina be no na gum on. Nu, hois be no na <hesitation> hasiko nona hasiko teno bai no na gum kapu nin pan i eh." Bai na nongon oku as ogun. Paku gun, hasiko gun na hasiko tarih bai na na gum kapu gun in- in pan kakato. Kai son diao tonana in bangka, na ku na gum. Gum ogun, kao gun, katuun tena kui mendia bong. Bara kap, poat i kap tin bong, men paku, men mu panis kao lain dina meh. Kao pan dina meh, yo katuun hamatonan okot kan kui mei na. Bai ne, mei ah na ku hatuan, mei ah na ku hot. Komanda hate ne na, "No kui hakap onai bong. Na soh, be na na soh ogun. Lain, katuun kari kui amanas <hesitation> tin bong, naan eh di nah, son ena ka nu not in pan tena, katuun haobot i ih kari nah kei kui hangum me na <noise> katuun haobot kei kukui mei na. Yerun aobot panas yu eh. Tin bongbong poit bai men e nu muo rang, natu naan bai men e nu mo rang. Katuun natu pina hamat hakap dina katuun haobot, katuun tenit, mo tsonkui nit. Yo naan i ih na ku tara, yo naan o raeh mes tena. Tinasah ena yu eh, son ena ka koma kui mein neh, bai na as yu eh na ka mat tin poat i eh. Yo naan i ih totot sin guna o naan o raeh panas tarih na ku hatanis bo yo mat.